<noise> Yah, raha ny pomme de terre alôha asiagna kôragna, ny tegna tsara zany vôalohany mbôla tsy voasina izy, dia igny izy mbola tsy voasana igny tsy apetraka amin'ny tany mando kôa tsy apetraka amin'ny tany lendena, fa mbô atao amin'ny tany mainmany, iny zao agnisany oe hita mampahelaela mampaharotraritra azy beky tsy haratra.